<hesitation> semuo hewan tu sebenarnyo punyo kepintaran masing-masing bang, tapi kalo bicaro hewan apo yang paling pintar itu kalo menurut penlitiannyo itu kan simpanse, kenapo simpanse kareno itu salah satu primata yang katonyo <hesitation> structural otaknyo jugo besak samo kek manusio, tapi menurut sayo hewan-hewan lain tu dak kalah pintar samo simpanse bang, kito kasih contoh <hesitation> anjing, jaman sekarang tu anjing-anjing tu di sekolahin bang, ado sekolah khususnyo untuk anjing, jadi anjing tu dilatih kek mano dio nurut apo yang tuannyo perintahkan, disuruh duduk, disuruh loncat disuruh lari segalo macam nyo nurut bang sekarang tu, nah selain itu jugo ado kucing. kucing kini tu pintar-pintar menurut sayo, kenapo sayo dari pengalaman ayo meliharo kucing, kucing tu kayak paham gitu lo kito itu lagi sedang ngerasoi apo dio tu paham ngedekati kito entah kito tu lagi sedih. entah kito lagi senang kito lagi marah, terus kalau nyo lagi main jauh kito dari rumah baelah dari depan pintu kito panggil namo e pasti nyo balik, pasti nyo datang, jadi menurut ayo binatang yang paling pintar, yo kalo paling pintar menurut data simpanse, tapi kalo menurut sayo banyak banyak binatang semunyo pintarnyo beda bang untuk sementaro ini.